Ma ko avy amignahy aloha aleo za mianatra piano é satria avakeo satria avaka am- amignay akagny ambanivohitra be akagny nenay akany piano fo miasa avakeo avakeo ampiangonana manisa sasatra baka olo mitendry piano zagny vaiavy de izy avekeo za fiera zaho oe zako mitendry mahay mitendry izy tô é de gaga daholo jiaby taitaitra aby.